Ny sakafon'olo Afrika Atsimo ao e, da fifangaroan'ny tsiro marobe avy amin'ny kolotsay maro Ohatsy fotsiny zao ny kolotsay afrikana, ny kolotsay holande, ny kolotsay indienne, ary ny kolotsay malay Ny barbecue, ny hena nendasy, da ny hena maiky anisany tena sakafo tian'olo Afrika Atsimo any io